Pos la viajera,, o cochi de linia, que tamién l'izimus, si no quea otra pos bien, peru ya te digu que prefieru de dil en cochi i assina pueu salil quandu quieru i pueu lleval tolos achiperris que me hagan falta. I es qu'enantis avían más viajeras peru, ogañu, comu izin que no ai genti enos puebrus, i cona propuesta'l andanciu pos lo de dil en viajera pos no te lo recomiendu, la verdá.